कामन <hesitation> चक्कर माई इमेल भेजन तो। दाहडेन काम छे सबता मा देली काम आवे तेरे साप ती। मेल भेजन पड़ जाई मेल भेजन काम। <hesitation> अनिवारे छे मेल भेजे ती काम है कंपनियों काम कर जे। काई भी ते मेल भेजन पड़े कोर्परेट कंपनियों तेरे मेल भेजन। पड़े में भेजन आईजे कालक दूस्तकाजी मेल करना फोटो। भेजना मेसेज करना भी वीडियो भेजन ती मेल करना पड़े।